Yɛwɔ afidie bi a yɛfrɛ no hair dryer. Na saa hair dryer yi ɛyɛ afidie a mmaa ne b[taa use. Mpɛn pii no sɛ bɛkɔ salon na afei bɛkɔ hohoro bɛti mu a na bɛpɛ sɛ ɛyɛ tire no a ɛyɛ afɔ no anaa tire no a nsuo aba mu no ɛho. Na afei wɔtumi ɛdi dwuma foforɔ a deɛ wɔyɛ ne sɛ wɔtaa hyɛ dryer no mu. Na aboa ama dryer no aho tire neɛ mu afɔ no nyinaa na afei deɛ wo pɛ sɛ wɔyɛ no wɔatumi ɛde ayɛ. Na saa dryer yi kwan a ɛfa so yɛ adwuma ne sɛ ɛtwe mframa ɛwura mu. Na ɔtwe mframa no ɛwura afidie no mu a yɛwɔ biaeɛ bi a ɛhɔ no mframa no wura mu a ɛfa hɔ. Nti mframa no wura mu a ɛfa hɔ no na hɔ no heat bi wɔ hɔ. Na aboa adane mframa no ama mframa no ayɛ hyehyeehye. Nti sɛ mframa no yɛhye a na afei ɛba tire no mu. Nti berɛ a mframa hyehyee no awura tire no mu no ɛnam sɛ ɛhye no nti nsuo biara ɛwɔ tire no mu ɛdane nsuo no ɛma nsuo no ɛtu firi tire no mu, ama tire no nso mu aho. Na afei ayɛ den sɛdeɛ ɛɛbɛyɛ a deɛ wo pɛ sɛ wo de tire no yɛ biara no woatumi ayɛ.